gott kvöld og velkomin í Kastljós við byrjum í Ísrael en í kvöld viðurkenndi Bandaríkjaforseti Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels þvert á vilja Palestínumanna og alþjóðasamfélagsins og ákvað um leið að færa sendiráð sitt til borgarinnar Silja Bára Ómarsdóttir stjórnmálafræðingur hún er í Ísrael Silja Bára hver hafa viðbrögðin við þessum fregnum orðið í dag þau eru merkilega lítil meðal Ísraelsmanna sem telja

þetta ekki muna hafa mikil áhrif á sín stjórnmál þetta virðist vera

en innanríkismál en það hafa orðið mótmæli strax í dag meðal Palestínumanna í Gaza og palestínsk stjórnvöld hafa boðað núna strax þriggja daga mótmæli vegna þessarar ákvörðunar ekki ólíklegt að það verði meiðsli eða jafnvel einhverjir sem munu falla í þessum mótmælum er eitthvað vitað af hverju Trump ákveður að gera þetta á þessum tímapunkti í sjálfu sér ekki það sem ég hef heyrt allavega er engin svona skýr yfirlýsing með þessa tímasetningu hann var gagnrýndur fyrr á árinu fyrir að hafa ekki staðið

við þessi kosningaloforð um að færa sendiráðið en af hverju í dag er ekki það liggur ekkert fyrir og í raun og veru virðist vera frekar óljóst af hverju þetta er einn möguleikinn er að það er farið að hitna undir honum vegna rannsóknar

þessum samskiptum við Rússland í kosningabaráttunni

það sé verið að reyna að beina athyglinni annað síðan eru einhverjar umræður um samskipti Sádí araba og Ísraela hvort að Trump sé að ýta undir einhverja síðan er tiltölulega nýlega opnuð bandarísk herstöð í Ísrael og þetta gæti verið eitthvað svona gjald fyrir hana hann vísaði

til þess í í ræðu sinni þegar hann tilkynnti um þessa ákvörðun að fyrri forsetar hefðu guggnað á þessu það hefði ekki borið árangur

að fresta þessu ferli það væri kominn tími á nýja nálgun gæti þetta ekki bara verið rétt mat hjá forsetanum ný nálgun sannarlega gæti verið rétt mat hins vegar eru allir þjóðarleiðtogar í nágrannaríkjunum sannfærðir um að auka á ofbeldi og óstöðugleika þetta skapar gífurlega óvissu og vandræði fyrir Palestínumenn þannig að þetta er ekki til þess fallið að skapa traust í samskiptum Ísraela við

nágrannaríki sín Trump sagði líka að varaforsetinn ætlaði að ferðast og reyna að lægja öldurnar

í næstu viku áttu von á því að það muni takast hann á að tala við ísraelska þingið og á að hitta palestínsk stjórnvöld líka ég á ekkert von á því að það muni eitthvað slá á þá mótstöðu sem er hérna meðal Palestínumanna það er söguleg krafa og söguleg krafa alþjóðakerfisins að bæði Ísraelar og Palestínumenn geti kallað Jerúsalem sína höfuðborg og almenn sátt

framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kom fram strax eftir þessa ræðu Trumps áðan og lýsti yfir að Jerúsalem væri

afgreiða í öllum friðarsamningum milli þessara tveggja aðila þetta eru ein lengstu átök í heiminum yfirlýsingu það er ekki til þess fallið að samninga takk fyrir það Silja Bára sem er stödd í Ísrael og við munum að sjálfsögðu fylgjast áfram með framvindu þessa máls og það mun allt koma í ljós á næstu dögum hvernig alþjóðasamfélagið bregst við og svo að sjálfsögðu Palestínumenn og Ísraelsmenn en að allt öðru fjöldi foreldra mætti á námskeið í gær þar sem farið var yfir hvernig hægt væri að styrkja sjálfsmynd barna námskeiðið ber yfirskriftina út fyrir kassann Kristín þetta er námskeið sem

við stóðum fyrir og buðum foreldrum á ókeypis venjulega þá erum við með námskeið fyrir börn og unglinga en nú ákváðum við þetta var ekki sjálfstyrkingar námskeið fyrir foreldra heldur var þetta námskeið þar sem við vorum að kenna foreldrum að styðja við og styrkja sjálfsmynd barnanna sinna og þessu hefur verið vel tekið eða hvað já móttökurnar voru alveg ótrúlegar fyrra námskeiðið okkar fylltist strax á einum sólarhring þannig að við settum bara í annað og það fylltist síðan strax í kjölfarið á því gerðum þetta í fyrsta skipti í fyrra þar sem ég var að kynna bókina mína öflugir strákar og þá ákváðum við í staðinn fyrir að halda hefðbundna einhverja svona

þá ákváðum við að boða foreldra og kynna svolítið hvað við erum búin að vera að gera með krökkunum og hvernig þau geti síðan nýtt sér það og unnið með börnunum sínum þær viðtökur voru frábærar þannig við ákváðum að gera

nákvæmlega sama þetta árið og það hefur ekki legið á sér þið hafið farið víðar en

ekki rétt jú við erum mjög mikið úti á landi í skólum og félagsmiðstöðvum og halda fyrirlestra og námskeið þá höfum við yfirleitt skipt því þannig að ég sinni stelpunum og Bjarni styrkir strákana

svona smá mismunandi áherslur en allt gengur þetta samt út á það að þau komi sterkari út úr námskeiðunum

að leggja áherslu á að fyrirbyggja fyrirbyggja það að sjálfsmyndin þeirra þróist í neikvæða átt en þetta einmitt að skipta þessu í svona stelpur strákar hefur það ekkert orkað tvímælis er einhverjum sem finnst það kannski skrýtið eða þarf bara ólíka nálgun á kynin já okkur okkur finnst það þannig að ég til dæmis legg

meiri áherslu á árangur bara að kenna strákum að ná betri árangri og við sjáum það

bara að stelpur eru að standa sig töluvert betur en strákar í námi til dæmis

við þurfum kannski að efla strákana svolítið á þá hliðina svo erum við líka með námskeið þar sem við erum með kynin saman erum með sumarnámskeið þar sem við erum með kynin saman og ég er með íþróttanámskeið þar sem við erum með kynin saman þannig að þetta er bara svona mismunandi já hvað brennur á foreldrum

hvaða spurningar fáið þið á svona námskeiðum fyrst og fremst þá bara sýnir það að það mæti sex hundruð foreldrar á svona námskeið að það er ótrúlega mikil hugarfarsbreyting í samfélaginu meðal foreldra um það að við getum haft einhver áhrif á þetta við getum stýrt því hvort að sjálfsmynd barnanna okkar sé jákvæð eða neikvæð okkur finnst þetta í rauninni bara sýna þessa meðvitund foreldrar eru að koma þarna til þess að fræðast börn og unglingar drekki ekki jafn mikið áfengi og þau gerðu eða reyki ekki sígarettur eins og þau gerðu við getum að sama skapi haft áhrif á það að sjálfsmynd barnanna okkar sé ekki jafn neikvæð og raunin er hvað er það sem maður á að gera þá eru einhverjar setningar sem eru bannaðar eða er eitthvað sem maður á alltaf að vera

er lykillinn að þessu að mjög miklu leyti um einmitt viðmót þetta er ekkert endilega það að vinna einhver verkefni eða standa fyrir framan spegil og segja ég er frábær ég er frábær það dugar ekki en það getur dugað að vera með eitthvað markvisst hugarfar í gangi gagnvart börnunum þínum hvernig þú talar við þau hvaða orð þú notar og það sem ég var að kenna í gær var í rauninni bara þrennt í fyrsta lagi hvað hugtakið sjálfsmynd merkir í öðru lagi hvernig börnin okkar geta lært að þekkja sína sjálfsmynd og svo í þriðja lagi var ég að leggja til leiðir sem við getum farið þannig að sjálfsmyndin þróist ekki í neikvæða átt en getiði nefnt mér dæmi um eitthvað sem maður ætti

að segja við börnin sín á maður kannski aldrei að nota aldrei eða eða ekki aðferðir við að tala við börnin sín samlokuaðferð já og alls konar aðferðir

búnar til mér finnst bara ef við lítum á til dæmis hvernig við getum hjálpað börnunum

ná betri árangri þá erum við oft svolítið föst í því hrósa fyrir einhverja útkomu hrósa fyrir einvern árangur sem tengist einhverjum markmiðum

en við gleymum líka svolítið því að hrósa

og hvetja þau fyrir að leggja sig fram fyrir sjálft framlagið af því að það skiptir eiginlega mestu máli að krakkarnir okkar alast upp við það að kunna að þau eiga að leggja sig hart fram í öllu sem þau gera það getur verið

á hvaða sviði það er af því að við erum misfær á mismunandi sviðum öll höfum við okkar hæfileika og getum skarað fram úr og ef við kennum börnunum okkar þetta að gera sitt allra besta og fara í hvert einasta verkefni og gera sitt allra besta að þá erum við búin að kenna þeim ótrúlega góða lexíu en þá verðum við líka að hrósa fyrir framlagið ekki alltaf bara hrósa fyrir útkomuna á það sama við um stelpur ekkert endilega alltaf eða jú að sjálfsögðu var þetta allt rétt sem að Bjarni segir hérna en það er náttúrulega svolítið þekkt að stelpur og strákar fara kannski inn í sama prófið og strákarnir eru mjög brattir stelpan fer inn

eða kemur út úr prófinu hágrátandi

hún hafi fallið í prófinu þetta kom meira að segja fyrir Bjarna þegar hann var í tíunda bekk og svo enda þau með að fá sömu einkunn þannig að stelpur eru oft hræddar og kvíðnar fyrir mögulegri framtíð á meðan strákar skokka stundum á

vegg þannig að þetta þróast kannski í dálítið ólíkar áttir en punkturinn er samt þessi að bæði strákar og stelpur eru með sjálfsmynd og hún mætti vera sterkari hún mætti vera jákvæðari er eitthvað

já ég spurði að því áðan en

aftur er eitthvað sem foreldrar ættu bara aldrei að segja við krakkana sína eða er einhver hegðun sem foreldrar ættu sýna þeim

þeirra sjálfsmynd ég held að fyrst og fremst það sem skaði sjálfsmynd barnanna okkar er ef að við erum ekki að reyna að rækta hana og styrkja hana markvisst og það er hægt að gera það með alveg ótrúlega mörgum hætti alveg eins og að stunda líkamsrækt er hægt að gera með rosalega mörgum hætti að þá geturu stundað sjálfsrækt með ótrúlega mörgum háttum þannig að ef foreldrar eru bara ekkert að spá í þessu þá ættu þeir að fara að gera það

svona enn eitt sem maður þarf að hugsa um þegar maður

Kristín og Bjarni þakka ykkur kærlega fyrir

gott kvöld hvað er líkt með vísindum og listum er sköpunarferli listamanna og vísindamanna mögulega það sama þetta var meðal þess sem fjallað var um á alþjóðlegri ráðstefnu í Hörpu í haust em fjöldi lista og vísindamanna bar saman bækur sínar Bergsteinn kynnti sér hvernig læknar geta hagnýtt sér vinnubrögð leikara og hvernig hreyfing tónlistarmanna getur mótað upplifun þess sem hlustar ráðstefnan International

var haldin í Hörpu þrítugasta ágúst annan september þar var meðal annars

á listflutningi en líka hvað listir og vísindi eiga sameiginlegt ég reyndi að taka svona nokkur dæmi bara úr minni eigin reynslu fyrst svona gegnum hvernig þeir í raun og veru geta af sér alveg frá upp í stóra kristalla í náttúrunni hvernig þau form sem við þekkjum svo vel í náttúrunni eiga uppruna

sinn á þennan hátt í

og svo aftur hvernig þetta kallast á við fegurðina

í listum og í vísindum ég var svona að minnast á það að oft sjáum við formúlur og finnst þær fallegar og finnst þær ljótar

með okkur til dæmis svipaðar tilfinningar og margir sjá fyrir sér bara málverk Schlossman er prófessor í læknisfræði við Harvard en líka rithöfundur og tónlistarmaður hann hefur óbeit á hvernig hugvísindum og listum annars vegar og raunvísindum hins vegar er gjarnan stillt upp sem andstæðum

þegar verið er að skapa og reynt að grafast fyrir um grunnhugmyndir og búa til frumlegar í vísindum þá held ég að við séum á nákvæmlega sama stað og listamenn sem eru að grafa eftir nýjum hugmyndum

telur að læknar ættu að taka leikara sér til fyrirmyndar og bregða sér í hlutverk

held ég að sé alveg kolrangt og ég vísa oft í félaga minn sem heitir og dálítill heimspekingur og hefur lagt fram að það sé í raun og veru minni sem við geymum okkar hugmyndir og hugsun í og að það skipti engu máli hvort það sé hreyfing hvort það sé ljóð eða hvort það þess vegna verður minnið ekkert öðruvísi hjá vísindamanni heldur en listamanni eða þeim sem nýtur eða þeim sem skapar Reinhart

þar á meðal hvernig hreyfing tónlistarmanna hefur áhrif á skynjun og upplifun þess sem hlustar

hefur áhrif á skynjun og upplifun þess sem hlustar

tónlistarmenn búa við þann munað að vita fyrir hverja þeir koma fram það vita læknar ekki alltaf en telur að það geti verið lykilatriði að þeir geri sér grein fyrir því er náð en en hvað geta vísindamenn lært af listamönnum og öfugt

lært jú að forma hlutina og hluti í kringum sína vinnu en þeir geta líka lært af því að slík form geta verið takmarkandi og hindrun í vegi sköpunar